Impah ho kingking ngnii ong tuhennong ong yori gavman turong ong yori economic development bougainville pookong gnori koro pemorokong ho hia hoona ho turong tiko ne ong riku nekong. economic taningyo ho independence nekong naparei economic independence ho impah nuiyong poti poonaki ho nong political independence roro gnung kong impah nee ho political independence hoi riku economic independence taapuro ho hia roro gnupihh nuiyong angung rikung hiro tiko ne iro moni honna ho ongite koto national gapuman nopummo ong noung politic roro ngupihh nuiyong ho hia poona iro mani toku tookupihh niuyong tiko ne owo gnawah ho bougainville ho uukisa ho crisis toku gnoworowoyu ongko plantation hoonanung. ongi bougainvillki urumong bougainvilleki ong plantation cacao. coconut plantation ho tuhem mummong impah ho economic independence ne ho tiwah roki rorihung yong ong nekong gnori miisshi kori tukong ho rorihung yo mani hapo meng yong ong koh nommai islanders ong koh island kartrets ongb island nopo ong misi tokunoi tuhah gnung ong yori plantation. haahaakori sirurung kung ong koh nommai homm bru nong nehwai rong. Plantation sirurungku haaha weng mo ururii urukung ne ong kapuman ho monare noi gnokung ong nommai haaha ruuhonung ong haaha awarie koring. <hesitation> Nee ong economy roki manni koh, nee ong economic indepandence nompungyo riku ong hia noi gnawahrie ngongyo riku hia ngawarei ho economically neke inakarie cacao copra, copra plantation cacao plantation ponna meng bougainvillki urukong impah ongii gavmani nekong roki koh tohh rong impah nee hoko riku gnong yo ti heko raki ongkoh cacao impah ong papau new guinea neki toping gnongkong hoko toku naha ong koto plantation honna gnung gawah kong ongii koh nomai pehgkongu urii nopo gawakong ne ong platation tohh kurungkui neh roki mani muukowo koto mihkung neh ong plantation roki mani ho gnong honna gnung tuhemung nii ho ong yori cocoa board haha' moromong ho monomong roro gnuh nong kukomong roro gnuh nong impa ne ai ongi gapmani ho hia tiwahh roki koh toohro roki manni haapatah nowo nu'kong roki hoi yori nong papua new guinea nong murukah gung nu'kong. Nee ong economy tunupungyu ho neekong lida ngung tii muruko tama' kui nekong gapmani monoyihkung toku noru namahko short meehkung nehh owo gnawah ong kokoh huru honna tuhahagung ho fish ongkoh Toku ong nong mining roro gnammo uruherong ong mining aarapah ngoo'kong tuuhah. Hoko nekong hurohurotu ho miningi ongorong. Impah nee ong koh hiru, ong plantation gnung tohkurungyo ho hai tiwo gnawah gnorungyo economy ngonyo economically independent gnomeingyo hia noii gnawarie, gnong kung, gnong he nuiyong. <hesitation> Gapmani ho timuru romo tooh kong oru tiru, nawah ho kukahhrie nommai ho economic kukah gnung toku noii urukong, economist gung pekong nah yewoninang hiya advise awa'kong. Hoi nommai adviser gnung ho president yii ho tiwo ghawah gung awamo urukuii ho hia naaha ne ongi riku economy hia noii gawarie. <hesitation> Tiko economy ho iri gapmani pokong. Ho putono ruho independence rorognungyo yewoning, uwaki kuroho tawarei, <hesitation> ai roki hoi nong nommaiki taapuwarei nummo nu'henuiyong, nee roki manni ong ailen ammatu ho hia ammah timah tuhah impah roki nee kee hoi neekong honna gnung toku rorongakong nee orutiru rorognakong roki hoko nong nahah rorongaku tarongong iroko timah launching gawairong impah nii tii tuhnorokono toku onohungong roki ho gnong pati gnawahkonoki tarognong naahah tiki timah yee gnawairono radio kori rorognang impah ti haahah worokono meng toku noii kuukognong. impah hoyo tiwo gnawah ho hia tiwo gnawah gnongku mirahu worohetong, ho hia tiwo gnawag angung rinongku mirahuworohetong, <hesitation> hia ponna gapmani ai roki nekong gnorii angukori tuyu toku nokongkong ho independence ho nekong gnorii angu gnori tukong, ong political independence onunno koto international komminiti onunno koh papua new guinea gapmani rokitiwono rorgnungkong. impah ong ngiii roronguh nong ong economic independence nekong gnori angukori turong neekong gnori misi tukong toku nommai uu'yewarei gnung neekong ngori angu tukong roki nommai lida komikahki no'hetong tiwoning ongong yo nopupii. Nee tii tiki, nee tiki pu'puru mu'kong ho neekong honna gnung pu'puru kurukong toku nahah nee, nee nommai tanakuh gnung impah ongi neekong urowah gnung ong hia tiingu urewaro nee manni ho nekong province oo neekong hia rorognung kong toponing piihetong ongi lida gnung ho timuru kore waro nee hia tiwo gnawah hiru ko tuhe muiyong, musimangko honna tuhemuiyong, plantation ko cocoa plantation copra tuhemuh ai gapman manni topo meng haha' worokung tiwoning tiko nee twopla side ongko political independence ongi riku economy taapuuyu ti heko ruume'kung tiwoning. Impah nii kingumo roki nohugnong ho ya hoi neekong lida gnung tiwoning toku piho tawakong, nee nommai populesen ko kotah tuhemuinyong Ong hoh neekong islanders owo sirurungyong, impah paa ong koh kitori impah home brew nong newakong hoko hoi yoriko employ uwako australia toro gnurungkong igat haha' turong ongi bougainvilleki onohitong ho ongkoh fruit piking austarlia turognurupi' ong koh plantation ngung sirurungkung haha' ponna meng tukong impah nee tiki fail meehkong tiki taume'kong gapmani neekong tiwononing impah ong rironguh nong ho gapmani monomono kuii roki mani heko mirahuno ruume' kung tiwoning.